gott kvöld Vodafone tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði fest kaup á öllum eignum og rekstri þrjú fimm miðla að Fréttablaðinu undanskildu fréttastofa Stöðvar tvö og vefmiðillinn Vísir eru hluti af kaupunum en upphaflega stóð ekki til að kaupa þann

hluta rekstursins hvaða þýðingu hefur það fyrir fjölmiðlaumhverfið í landinu að nú gæti myndast risi á markaðnum og munu neytendur finna fyrir breytingu við ræðum um þetta við forstjóra Vodafone hér rétt á eftir skátahreyfingin kaus sér nýjan skátahöfðingja um helgina frambjóðandinn sem bar sigur úr býtum er ung kona tuttugu og þriggja ára sannarlega ekki staðalímynd þess sem gegnir slíku embætti Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Íslands og pólfari verður gestur Kastljóss á eftir svo lítum við inn til fransks innanhússhönnuðar og íslensks sérkennara sem fengu nóg af London og eru nú að umbreyta

gömlu húsi í hjarta þorpsins við Patreksfjörð í menningunni fjöllum við um einn umfangsmesta menningarviðburð ársins

Íslenska dansflokksins fórn

í Borgarleikhúsinu á fimmtudag en við byrjum á fjölmiðlamarkaðnum Stefán Sigurðsson er sestur hjá Baldvin

arðbærasti rekstur í heiminum síðustu ár það var talað um það að kaupverðið sem gæti orðið sjö komma átta milljarðar að

á fjóra komma sex milljarða skuldum og við þekkjum það að milljarða skuldir voru afskrifaðar af félögum sem tengjast þessu fyrirtæki eftir hrunið hvaða hag sjáið þið af þessum kaupum í fyrsta lagi

er mikil samlegð í því að geta þessar tvær einingar saman það er um ellefu hundruð

ellefu hundruð milljónir geta sparast vegna þess sem þið kallið samlegðaráhrif

helmingur að geta komið fram á fyrsta rekstrarári stundum er sagt að samlegðaráhrif sé fínt orð

að segja upp fólki er það þannig sem þið ætlið að ná fram hagræðingu nei við ætlum ekki að gera það starfsmennina yfir segjum líka

í kynningunni að um sextíu prósent

í gegnum tæknilega innviði í raun verður engum sagt upp en við gerum ráð fyrir með tímanum náum við upp þessari hagræðingu þetta er ekki sameining til að segja upp

heldur erum við að ná hagkvæmni í tæknilegum innviðum fimm hefur talað um hættuna sem stafar af erlendum efnisveitum á borð við Netflix

hvernig sjáið þið fyrir ykkur að að halda í þessar tekjur ef við tökum

þetta tæki hérna þá er þetta ekki lengur bara sími þetta er líka tölva stofnuðum í fyrra vöru sem heitir

hefur gengið frábærlega vel fór úr núll í tíu þúsund áskrifendur á meðan Netflix var á á fullu að markaðsetja sig á Íslandi þannig að við höfum ágætis reynslu af

er í fjarskiptum eða sjónvarpi það sem er að gerast það er að verða bræðingur saman með með fjarskiptum og fjölmiðlum og það er út af því það er gríðarlega mikilvægt líka þegar

við þessa erlendu samkeppni sem er er að við séum

náttúrulegt fyrir fjarskiptafyrirtæki að taka þátt í þessari samkeppni og sé einmitt lykillinn í samkeppnishæfni í

væntanlega er þetta eitt af því sem samkeppnisyfirvöld munu munu skoða rétt að taka það fram að þessi kaup eru ekki gengin í gegn þau eru háð því að samkeppnisyfirvöld samþykki þetta ekki að mynda það stóran risa í fjarskiptamarkaði að yfirvöld munu gera athugasemd við þetta auðvitað verður að koma í ljós hvernig Samkeppniseftirlitinu líst á málið við höfum til dæmis sagt í kringum þetta mál að við ætlum ekki að binda

þetta vinsæla efni eða það séu eingöngu áskrifendur Vodafone sem geta fengið þetta efni heldur áskrifendur allra fjarskiptafyrirtækja gefið að að þeir vilji borga fyrir það hjá sínu fyrirtæki sanngjarnt verð við ætlum einmitt ekki að loka

loka efnið inni eins og stundum er er er gert við teljum

koma í veg fyrir takmörkun samkeppni og það geti falist í þessu ákveðin tækifæri að fleiri dreifi efninu

en bara það fyrirtæki sem kaupir kaupir það þetta er eitt af því sem sem við munum gera til að

langstærsta hluta ljósvakamiðla á landinu er ekki

nýtt svið fjölmiðlunar sem myndi sitja við sama borð og þið takið Fréttastofu Stöðvar tvö og Vísis með í kaupunum sem upphaflega stóð hvers vegna ákveðið þið að taka þann hluta með fréttirnar eru mikilvægar inni á Stöð Bylgjunni Vísi og maður sér nú ekki alveg fyrir sér að þessir miðlar gangi upp án fréttastofu þið skiljið eftir Fréttablaðið til fjárfesta að það sé búið að semja um miðlun fréttaefnis og samstarf á milli Vodafone og þrjú sextíu og fimm í kjölfar

hvað þýðir það á mannamáli mun

áfram setja inn efni á Vísi eða hvað

það að sex á morgnanna aðgang af öllum fréttum sem voru í Fréttablaðinu inni á Vísi punktur is þið takið yfir rekstur Fréttastofu Stöðvar

hvernig munt þú tryggja

þar sjálfstæði í sínum störfum þetta er mikilvægt verkefni og vera með ábyrga stjórnarhætti innan fyrirtækisins við munum tryggja sjálfstæði með stjórnskipulaginu í

því það verður eitt af því sem við munum útfæra það eru mörg erlend dæmi um það að fyrirtæki eigi fjölmiðla sem reka fréttastofur

að finna upp hjólið í því heldur

byggja á dæmum sem hafa tekist vel fyrst og síðast byggir fagmennsku og tryggja að það verði gert með sóma getur þú sagt núna að fréttastofan og Vísir verði

eða sambærilegri

á næsta ári annars vegar og eftir þrjú ár hins vegar ég get fullyrt það verði þannig á næsta ári og ég geri ráð fyrir að það verði þannig eftir þrjú ár innlend dagskrárgerð sem aðgreinir þessa miðla eða innlend framleiðsla aðgreinir það frá Netflix eða öðrum

væri óðs manns æði að kaupa þessa miðla og ætla ætla að loka fyrir allt slíkt

myndi þetta einfaldlega deyja og takk fyrir komuna í Kastljós þegar við fluttum á Patreksfjörð fannst okkur við geta andað aftur segir ungt par sem gafst upp á London og flutti í íslenska dreifbýlið hún er

og hann er sérgreinakennari en hvorugt þeirra hafði tengsl við Patreksfjörð áður en þau fluttu þau eru í óðaönn að gera upp sögufrægt

hluti af því á að verða vinnustofa og samkomustaður fyrir bæjarbúa Baldvin Þór og Guðmundur

hús með langa sögu sem gengur í endurnýjun lífdaga þangað fluttu þau Aron Ingi og

var steinsteypa allt í kring Aron segir að eftir flutninginn hafi þau getað andað

líða oft eins og þau séu stödd í draumi þegar þau vakna og virða fyrir sér útsýnið

skoðaði húsið spurði ég fyrir á bænum um störf og fékk starf sem

og hef unnið mikið með einhverfum einstaklingum á sambýli forstöðumaður á sambýli og deildarstjóri

líka í skólum og

hóf störf eftir að við fluttum og vinn

hérna niðri á leikskóla og einu sinni á viku í Bíldudal sami leikskólinn

annars hannað lampa með föður sínu sem hún sýndi á Hönnunarmars tvö þúsund og fimmtán

ekkert stress og engu líkara en að nokkrir klukkutímar hafi bæst við sólahringinn fólk sé ávalt reiðubúið

tvisvar hefur Aron verið að ganga heim úr vinnunni og nágranni

sem er sjómaður gefið þeim fullan poka af

þetta traust og þetta þakklæti að fólk sé að koma á staðinn svolítið skemmtilegt að fólk hefur

áhugasamt um að koma

þessi stigi er úr fiskihjallanum gamla sem er á landinu okkar og svo höfum við séð

efni sem fólk hefur notað

líka að hafa þetta sem samkomustað fyrir fyrir bæinn við viljum færa bænum einhvern einhvern stað sem fólk getur komið saman og hist og spjallað og líka lært

að færa bænum eitthvað eitthvað til baka eftir að hafa tekið okkur svona vel líklega rétt að taka

í Reykjavík en ekki fyrir Reykjavíkurborg eins og var

í texta þeir sem vilja skoða verk hennar geta gert það á síðunni

Bíflugan nokkur ólga hefur verið innan skátahreyfingarinnar á Íslandi undanfarið en skátahöfðingi Íslands síðustu sjö ár Bragi Björnsson sagði af sér í janúar um helgina kusu skátar svo yngsta skátahöfðingja frá upphafi í hans stað og og aðra konuna Mörtu Magnúsdóttur tuttugu og þriggja ára hún ætlar að fara yfir stóru málin fram undan og segja okkur aðeins af ferð sinni á norðurpólinn sem hún vann einmitt í sá sem bauð sig fram á móti

sjötíu og fimm ára karlmaður gætir ekki verið ólíkari þegar ég fer í framboð veit ég ekki hvort eða aðrir verða í framboði

taldi rétt að í embætti skátahöfðingja væri ung manneskja í takt við markmið hreyfingarinnar og fleiri virðast vera sammála mér sendur póstur á nemendur í Háskóla Íslands og á fleiri staði að það væri hægt að fara

í ferð til Rússlands á ráðstefnu fyrir ungt fólk um norðurslóðir og skrifaði umsókn

vissi ekkert um norðurslóðir norðurslóðir en ég skrifaði eitthvað um jólasveininn og norðurpólinn þar voru hundrað og fimmtíu manns þetta var í átta daga

tíu manna lið keppni í gangi alla daga við vissum að fimm efstu hlutu ferð á norðurpólinn það fór svo að ég var meðal fimm efstu fjórum öðrum Rússum Rússum allir úr mínu liði tveimur mánuðum síðar mætti ég á Svalbarða og þar beið mín á flugvellinum gamall Rússi og vegna þess að margt hafði farið úrskeiðis

kemur flugvél frá Svalbarða og lendir þarna á ísnum og þeir setja upp þetta er vægast sagt

með Rússunum á Svalbarða fljúgum við þangað og svo er auðvitað þetta þarna erum við að hoppa í vatnið Norður Íshafið ég skil vel að menn krossa sig þarna stekkur þú

í bið afsökunar á að sýna myndir af bara að gera eitthvað þar fórum út stóðum í hring sungum lög á rússnesku borðuðu pulsur svo fórum við til baka þú getur merkt við þetta

margar tómstundir í boði hvernig hefur nýliðun verið og hvernig sérðu það fyrir nýliðun hefur verið með ágætum

ég rek mig á og upplifi sjálf þegar ég byrja í skátunum

það er erfitt

að gefa skátunum smá séns í smá tíma til að átta sig á

hvað málið snýst ef þú mætir bara á einn

á fyrsta fundi skráði ég mig í

og borgaði tíu þúsund

fara til spillis þannig ég hélst í skátunum fram að þessari ferð hefðir annars hætt

í ferðinni small þetta allt

og síðan þá hef ég ekki séð neitt annað en skátastarf það er eftir um allan heim voru stofnaðir í Bretlandi en eru nú um fjörutíu milljón skátar um allan heim í alla vega átta löndum vin eða fjölskyldumeðlim þið strax náið tengingu skátastarf er fyrir alla og við viljum mæta hverjum og einum á sínum forsendum og gefa verkefni við hæfi við erum alltaf að gera okkar besta

fullkomnun eða sigri en til þess að starfið geti verið fyrir alla

við að hafa mannauðinn í það og þess vegna erum við sérstaklega að hvetja fullorðna gamla

viljum leggja okkar að mörkum til svo má kíkja á skátarnir punktur is og þar er að finna upplýsingar og hringja á skrifstofu okkar þar er hjálpa til við að endurvekja skátafélög

hafa þau lognast út af já það er

í gamla daga voru skátar út um allt

við hvetjum alla til að gá hvort þetta sé eitthvað sem hafa í sínu lífi ég mæli með því já ég trúi því gangi

sem Íslenski dansflokkurinn frumsýnir

dansflokkurinn hefur tekist á við í raun heil

í allsherjarrannsókn á mannlegu eðli halla Oddný og Einar Rafnsson kynntu sér málið

var pínulítið hugmyndin að gera samstarfið milli danslistarinnar og myndlistarinnar að aðalatriði því við höfum ekki mikið verið þar það sem er mjög skemmtilegt í þessu er að við erum öll svolítið að gera eitthvað nýtt og fara út

fyrir þægindarmamann Erna Ómarsdóttir og Valdimar Jóhannson eru listrænir stjórnendur verksins en hugmyndin kviknaði fyrir sex árum ef ég man rétt

þannig að ég og valdi sambýlismaður minn og samstarfsmaður í þessu verkefni og fleirum vorum eitthvað

að spá í að gifta okkur að hugsa meira um helstu helgisiði mannanna og

sem ég hef alltaf haft áhuga á og verið mikið að pæla í og oft fundist þetta mjög skrýtnir siðir á endanum ákváðum við að búa til að verk allavega áður en við myndum gifta okkur myndum við gera listaverk sem myndi fjalla um þessa helgisiði Erna og Valdimar leituðu til myndlistarmanns og fólu honum það verkefni að endurskapa með sér hjónavígsluna í formi listaverks afraksturinn er kvikmyndin sameiningin eða union of the

Gabríela Friðriksdóttir myndlistarmaður hlaut greftrun og sálumessu sem umfjöllunarefni og vann úr því verk Gabríelu varð svo aftur Ernu og Valdimar innblástur að við erum að vinna hérna ballett svona

þetta er nokkurs konar leið til að gera tónlistina algerlega

tvívídd hún kemur annað hvort úr úr græjunum eða upp úr

ferðast gítararnir

um sviðið þannig að þú finnur algerlega hvernig þær snúa á sviðinu hvort þær eru

tónlistin í verkinu er eftir National en hvernig gekk að kenna gítarleik það gekk bara alveg ótrúlega vel dansarar eru vanir því að talning skiptir

miklu máli í dansi þær eru vanar því að telja út verk og einhvern veginn verða gripin eins og spor fyrir þær að læra þannig að þær hafa bara verið ótrúlega fljótar fórn samstarfsverkefni Íslenska dansflokksins Borgarleikhússins og

Lókal og að loknum sýningum hér heima verður fórn sýnd meðal annars í Lundúnum og Vínarborg en hvernig gengur að halda um alla þræði í svo viðamiklu verkefni þetta er náttúrulega nánast

eins og að halda festival þarna eru auðvitað listamenn að koma úr og þannig að fyrst og fremst þurfi maður að ná utan um eina

hugmynd sem geti staðið að baki þeim öllum þegar þau eru um leið og

að fjalla um eins og við erum að gera í þessu verkefni við erum svolítið að velta okkur upp úr hugmyndum um trú og trú og trúarbrgöð og hvaðan þetta er sprottið og eins með listina og hvar hvar þetta byrjar allt saman og auðvitað fyrst til þess að þetta

sömu rótina og hún liggur